Banij: und bájínal, undajoo jύníjar, mёlik unda joo und káţύrí ngёbeeñuwar, und kayowag iko. Uler uwí mёyowaagí mёёmpύrír pёёnjeej omo kaţύrí iko imёёnţёyun nápёnij kur fañёna iñan, tee ikёm meenjёnt. Mee mёёndooba icak kuwatiri <noise> kantёbanţin, <noise> kёnij kacákaa injёnt, kёwatiri kantёbanţin pur pёёnjёnţálёs itas iiloŋ ndύkáank yoka purir pёnjёnţ di kantёbanţin. Apёre kёrunkángat kёkáyan.